Kua jaeko mopeti tembiporu, yambo vɨvɨ vaera opaete mbae, tɨmbɨao, camisa, ani mbae oyera yandeguiva oyembo vɨvɨ vaera, erei kua jae mas oiporu kuñareta, oyapo vaera mbae imembɨ retape, opaete tembimbonde reta oyapo vaera, jaera kua tembi poru oyekua